स्पेन ही एक सनी कंट्री आसा दर वर्ष सुमारे तीन हजार वरा सूर्याचो उजवाड पडता। हैसर्च तापमान सौम्य आसला तरी देशच्या वाथार प्रमाण अजुनय फरक दिसां येता। सगळ्यात सौम्य तापमान वसंत ऋतूंत आनी शरद ऋतूंत आस्ता जेका लागण प्रत्यक्षांत दिसभर भायल्यान भोंवपाचो आनंद घेवक मेलता।